Irô Franse aba bio ndreky <hesitation> raha ten̈a hoany, irô zen̈y ten̈a tia mihin̈a raha. <hesitation> Inona fivolan̈ana izy? Raha kalite ndreky raha fa tsy de ten̈a natirely tsara kokoa e, ia, karà zen̈y. Avô amy izay resaka karà tôny kiremo briole zen̈y desera ten̈a ndrô. Ia, karà izen̈y. Ndreky makaron koa zen̈y sipesialite sipesialite ndrô feky zen̈y izo.